Agar meni beshta mehmon ko'rishga kelayotgan bo'lsa men ularga osh yani palov tayorlagan bo'lardim. Chunki bu yarim soat ichida tayyor bo'ladigan ovqat turiga kiradi va u judayam mazali va mehmon kelsa tortishga bo'ladigan taom.